ʻO kaʻu kelepona. kaʻu kelepona ua hiki ke loʻa hou, ua hiki ke kūʻai hou. akā, ma ka pōʻaiapili haiki loa inā aia wau ma kekahi mokupuni ʻē aʻe ma kekahi ʻāina ʻaʻale wau kamaʻāina ma ka hale kūʻai a ua nalowale ʻia ke kī i kaʻu kaʻa. ʻaʻole loa e aho ke kelepona ma mua o ke kī.